باقی اتھے حاص طور اپر چھٹی آلے دیاڑے اتھے ہفتے اتوارہ مملیرا ،مسیرا نے کر اچھنے گچھنے آ یا او اچھی رینے یا اسا چلے گچنے آ، پچھہ تہ سارے جیڑے ماڑے چھٹی آلے دیاڑہہ او کر گزرے تو نال کج نہ کج کم شم کری کنے آ ٍ۔ یار دوست اچھی رینے کوئی کمہ نے حوالے نال فون کری کنا انا کول چلے گچھنے آ ۔تہ ہفتہ اتوارے چھٹی آلے روز اپنے کوئی کم کرنے آ یا فر کرہ اگہ پچھہ چلے گچھنے آ کوئی اسا نے کر اچھی رینا یا اسا کسہ پہمانہ نے چلے گچھنے آ کسہ نے کر ۔باقی اے ہونا کہ ذئدہ تر تہ ہفتے اتوارے اسا آپنا کم کرنے رینے آ تہ کمہ نے حوالے نال اے آ کہ کسہ سائٹ اپر چلے گئے کسہ موقے اپر چلے گئے ۔اتھہ اپناجیڑا کم آ کنسٹرکشن نا تہ بلڈنگ نا چلے گچھنے آ تہ بندے اچھی رینے ۔انا کی فر دسنے رنے آ اے کم آ، اے استرہ ہوسی اے استرہ ہوسی ۔تہ باقی ذئدا تر تہ مڑے اپنے کم پنڈی اسلام آباد اییہ یا مری اے ۔جس روز مری گچھنے آ اس روز تہ سارا دیاڑہ مری گزری گچھنا ۔اتھہ تھوڑا جا مختلف لوک اے انا کول وی ٹئم ہونا اسا وی اتھو گچھنے پھری شری کنے آ نال اتھہ انا نال گپ شپ لائی کندا ۔کھانا شانا کھائی کندا تہ کوشش کرنے آ ہفتے جلیہ تہ اتوارے مڑی تہ اچھیا کیانکہ اے آ کہ تئم گزری گچھنا گپ لگی گچنی تہ بندیا کی اسا نی سمج اشنی ااسا کی بندے نی سمج شنے تہ نال کم وی چلنا رینا باقی تہ جیڑے ذئدہ تر ماڑے یار دوست اے انا چو کاٹہ کم کرنے ذئدہ ترکر ٹئم کرنے، بچیا نال اگہ پچھہ چلے گے سا ۔تہ ہفتے اتوارے ناتہ پتا نے لگنا ۔باقی ترہ چار روزا نا پنج روزا نافر پتا لگنا کم کیتا گے آئے دفتر اے او ۔چھٹی آلے دیاڑہ نہ پتا نی لگنا کم کرہ نے کم کرہ چھوٹے موٹے کوئی نہ کوئی کم ہونا بیماری اچھنا گچھنا ،تہ باقی کمہ نے حوالے بوت کمہ اپر گچھو تہ فر تھوڑا کوئی اندازا ہونا کہ اسا نی چھٹی شٹی تھئی اتے بندا تھوڑا پھر تھری کنا ۔باقی کرہ نے کمہز پتا نے لگنا آکھی نا او دیاڑہ کمہ نا سا ۔تہ باقی اس اتوارہ چھٹی آلے دیاڑہ نال اور اییہ جا کوئی ماڑے دماگہ گل نی اچھنی تہ اییہ بس اییہ جے کم اے کوئی اپنے کم کرنے آ ،کرہ نے کم کرنے آ ۔اور اسنے اچ کج نی۔ اور باقی اییہ آ کہ اسا یا فر کسہ نی چھٹی ہوئی کسہ نے کوئی شادی شودی اہہ تہ فر تہ ٹئم ہفتے اتوارہ نا نی پتا لگنا بیماری وہ کسہ نا اچھنا گچھنا وہ ۔اے پچھہ ماڑا تھوڑا ٹئم سا ہسپتالہ نے چکر لگے ،ماڑے اپنے والد صاحب نی تبیعت خراب سی تہ او ہفتہ اتوار تہ او تہ پورا مہینہ گزری گیا تہ می پتا نا لگا کتھہ لگا تہ باقی کوئی وی کم اییہ جا وہ تہ ہفتہ اتوارہ نا نے پتا لگنا ۔اتورے نی چھٹی بلکل آئیڈیا نے ہونا کہ چھٹی تھئی سی نی سی بس اک دم پتا لگنا جمعہ ختم ہویا ستے سیا تہ فر پیر آلا دیاڑا اچھی ریا۔